میرے پروار وِچ وکھ وکھ بھاشا بولیاں جاندیاں ہن کیوں کہ ساڈا پروار کئی پرانتھاں اتے پنڈیاں توں بلدا ہے۔ سب توں وڈّی بولی جانوں والی پنجابی ہے، جس نوں پروار دے بہت سارے ممبران بولدے ہن، اتے اوہ دے بزرگ اتے میرے ماتا پِتا وی مکھ طور تے پنجابی بولدے ہن۔ کیوں کہ ایہ ساڈی ماں بولی ہے۔ دوجے نمبر تے ہندی یا اردو جو وڈّے نوجوان ساڈے نال دے بچے بولدے ہن۔ انگریزی وی پروار دے کئی سدسیاں والوں بولی جاندی ہے کیوں کہ خاص طور تے نوجوان اتے جیہڑے نوکریاں وِچ انگریزی دی لوڑ ہے، انگریزی دا پرایوگ ودیشی متران نال گال کرن لئی وی ہوندا ہے۔ کجھ پروار دے اگلے سدس جو ہر روز روز وِچ رہندے نیں یا ہور بھاشا وِچ دلچسپی رکھدے نیں۔